أحسن طريقة باش نكمل بيها اليوم بتاعى إني نصلى العشا بتاعي نقرا قرآن والورد متاعي وبعد نقعد في السرير نتفرج على فيلم وإلا نقعد مع ماما نبقو نحكو على شنو عملنا نهار كامل، وبعدها نشدو لعبة نلعبوها مع بعضنا، وإلا نتفرج في فيلم أحسن حاجة أنو نتفرج في فيلم صراحة لأنو نحب الأفلام أبقى شادة التيليفون نتفرج عليه لين يجيني النوم ونرجد ومنحسش بحتى شئ.